A mura naamta yiiri na naamta kaiyʊ. Naam karə dəlli, mən fau mən dəbe amura naama yiiri, Dəllon nən gʊ naama yiiri kawa kaiyʊ we ka wa yiiri we. Wʊni dəllon karə dəlli duni dəlli ta dəlloni ga dəggi a mag bwiya meyʊ, go bən sʊ yamma ji. Dəllon me mo, sʊwe ma graa graa cha- cha. Dəllon naami ka dob nyang, məni ho hangu ka rə sʊʊni grəbəng hangʊ dʊv da gən nin dob, ka rə nyui kwʊnglong ba nyə, me mo sʊwi mo ka jaʊm, a jaʊm ba lau wa jwaiyʊ, Dəllon ka rə nʊngtee, dəllon ka rə langrə, dəllon ka rə kəmte, dəllon yʊnnən ka gən me wʊlləli nyəra rə yagii naamte yʊnan rə dob, pʊs a swi tən swiwe, dəllon karə naani dəgga saʊ ki naanan gʊ da sigo be. Nanaa bwugi da bə faʊ bə lii naani ka kaggi ba nyə banyərəgʊ, nani hə ka sɨmni we, fini ta sɨmme a dəllonni, gʊ fʊlla ki ka gʊlla bwa, bəng kə dəllon ka gʊlla bwa ka daa muri, bə gʊlla bwa bən kə sɨmni gə tʊ ngo hangʊ ka gʊlla bwa gəri, ajiiwe hangʊ a gʊlla bwai ki ka dara muri, me nyəra wʊ hangʊ farə go gʊ bʊʊ bəhamba gʊm wi. me bə bʊʊra tari bə yɨggi gʊ ba gʊlla bwa gulla bwa gulla bwa ki ba bʊʊ bətam ba gəm a muri. Ba yʊr bəttam həm, a damən koofə nyə kootə sʊtən sʊwi ki, bəttan be ka lau bə ba fau jɨnii jaʊri rə bwitang jɨyʊwi. Ajiwe a dəg bəttam ba mura bwaki no ka fautənne jɨnni jauri, a yangnga ga ki ka fau jɨnni jaʊri, bə tuwe jɨnni jaʊrang gʊ a nyui, abeki. Ka kwitana bə hambe, ki bətam ka jaʊ. Jɨnni jaurra a dəlloni, ka jarə wani a gʊlomi, ka jarə ngir. Hangʊ a faʊwi wani gʊlomi ki wani ka ləmtən gərəng berki ba kwuitan a bitəm gəm. Gʊ fʊllaki ka sʊttala gʊlom ba yʊllo a bi bəm, yʊli yʊli, a yʊli- yʊli we hangu ka jəg rə ka betəng gəraa bəttam ba gəm, bana noo bəttam ba gəm, bana noo bəttam gəre. A dəllone ka rə sʊni, sʊni ka graa gərbəng nyəro kən sʊwe grəng dirana. Gratang ka sʊniyang gʊ ga dəg hangʊ a diməng dag a yaygi naatee, bəngə nəb a aʊn kə sʊweri go kən nəngnga sʊni a nəngnga da ya dəllowi mən ka. yəng səng, sʊna gʊ ka sʊmən na dur, ba dəmməm ba məra dʊr da gəng rə sʊni, bərki sʊna gʊ ka yəngsəng, a dəllo wani ka ləm naam gərəng bənki nəama gʊ nən chʊllo, a jiwe tau hangʊ ki, ajiwe yangnga duute na chuu hangʊ a jirə ki, wʊni ki ka farə go na gə taʊ na ba gə nya naatang gʊ, a dəllon jiya nəngnga kən sʊwe mu karə dəlliyʊ a lii yaggi naamte, hangu bə mwa sək ki a jɨwʊn tʊgori a jiwʊng jɨra duute bə mwa sək ki bə mwa nən bərsan, mə bə mwa sək kə mu mebə nəngnga ra bərsanəng. a jiwe Jwʊtə a dəg hanguwa kak yiigiiri ki hangʊwa jiya sək- wa jiwa səka lauwa gʊka ki, bən chuu hangʊ ka jəg kʊr, kʊr də həngʊ a jəggəng de ba mara mən kənta aji fʊggəri, ba məramən kənta jwʊte, jwutə me ba yəm, hangʊ ka mura kʊrhən ga? me mura kʊr hən, ka sʊwa kak ga wa lee? to Jiya nəngnga kən sʊwu mo nəng bərsanni ajiya jəg kurə, a jəg kor dande dursəng a gʊnna dii ki, jwutə ba dəb go hangʊ ka sʊwa kak bəng ka yəmba gʊ hanga ka wi kə hangʊ ba mɨb bəllo hanyim, kə hangʊ ka kaubwi rə bʊg, kə ma bə mwarə deni, bəyoo nən den- den den- den ba karbən yəm mu nən ge. botʊ bo sʊwa kak ba yɨɨgi ba faʊwe gami wargʊ a tʊwe, tʊwe tʊwe, ki me ba nya a wai ji wʊre re a mara dəle ta gu ba dəg hangʊ ba nya kwaran tang, bərki jwʊtee me ba yəm gʊ hangʊ ka wi, ba ba dəmən a dəgga gʊ hangʊ kawi bəngə mən marə mo dəllon ka rə dəlli deni dəlli ta dəwon rə mwam bənkə dəllon karə dəlli deni, bənkə dəllon. A gʊ ba tii, bəttang gʊ wi, bwigʊ bə nya gʊ naam a yam, gʊn hangʊ a kʊllo bəttəm ba gʊwi bətəm ba gəm me bə jiir bə chii, jiwe bətəm a nəngnga kʊmniyʊ, wʊ ba dəmən ba jir, kəna nʊ gu naam bwira, wʊ kiya ba jirtəme wa hangʊ, ba jirtəne wa bətəm ki ba dəmən ba jir, kəna nʊ gʊ naam bwira, wʊ kiyaba jirtəme wa hangʊ ba jirtəne wa bətəm ki ba dəmən ba mwa, ba jiiya duur a jɨyang wʊni ban hamjim a dəmən ba yiiya dur da jiyəng ki, ka yʊlo naam ta bagiyʊ, bən gə mən sʊwarə mo, dəllon karə dəlli, bətəm ba gəyəm me bə jirə bwigʊ. Bə chii bətəm ba gəm kat rə bərsan də nee jiyʊ teen jiyʊ a məsatənnəm bəngama mo dəllon karə dəlli. N'sʊwangʊ dəllon, n'sʊwmo gai ka wetəwi na ka wani we ki, kai nəngnga dəlitang gʊwa muri, dəllon ba mwa sək a lauwa gʊ wani kawʊ we ki, kə ka baa wani, a baii pasina yəm go jwʊtə ka məbbəlo bwi ki, hangʊ ka kwitən jʊwi a yangnga gʊ ka me ba tʊwa gʊ tən nəngnga kəmarang ka jɨnnʊ to ba tʊwi hə-həng, hangʊ me bə tʊra gai, ba kwi təng jʊwiya gʊ ayang, a yiigi ki, ka faʊ gu ba həmbwiwi wani dəllon. Mwami yangʊ a tagi dəlli ta gʊ koma mən kəmari, mwami ya gʊ bə chii ya muri a wani a wani bo bə nya wani kusɨ, wani a kusɨ kʊsiyɨ hangʊ a yiigi ki ka da a dʊggər dang gi yəng. Jiya nəngnga ki ka da a jʊggər da giyəng ka yəm go wani a kawʊrgəng kawʊrtang ko wani yəng ki, karə gʊji ba məgga wangngi a məga wang sarab ki, hangʊ ka yəm go ka rə jii buri a gʊg kəmtə na chuu jii bwira kii ka mwa dəlli tən dəlloni, n'sʊwangʊ dəki tən dəlloni bo, wʊ man kəmarari, bwigʊ nya dəllon a da dʊm kəmta məra- məra bwi, nya kəmta gʊggwali bwi a jii ki, yəm mo dəllonbə da dʊm, wʊla ma ki hangʊ gʊggwali kəmtəng jii ya nəngnga ki hargʊ gʊggwali kəmtəng bən dəlli ta nəngnga tən mwami, bəng kə amura dəllitaita nəngnga tən mwanii te, kamtang gʊ a wʊmmən- wʊmmən bwi ki naam bwira wʊ farə yom ba gəmmi a be chuu nya hangʊ kəmta wʊmən- wʊman bwi ki, kə ba sʊwe go eh wʊ jiiwi kəmtang gʊ tɨsʊ achii kəmtangʊ tɨsʊwʊng na nyʊ'a dəməm sək deniyəng. Sək ka dəllonəng wa, karə sək deni, bən tawale. Karə sək deni mwa sək ki, bə do jwʊta bʊk, merə jii ba fʊng hangʊ wi, dəllon bwaigʊ nya gʊ chuu hangʊ a jiiga gʊ tə ka nəngngatəng mwam, hangʊ ba faʊ gʊ ba gər mən wi, dəllon ba dəmən ba dəb sək a dii pəre mən kəma rə mo ba chii ya gai, hangʊ ba fauwi jʊwi ba kaʊwi bwigəri rə bʊk a gʊn gʊg wi, bəngi sʊwi mo, dəllon ka rə dəlli deni, jiiya nəngnga kən jəg dəllon a mura naamtə rə dəliyʊwi wani jira suwe mo kauwur hanguwi we ka damuri bin magawuki hango ka nui ki ka mwa sek gun suwe mo dəllən karə deliyu, bireki hangu ka chi rə wani hii ka pere hangu me mo chiya wane hii, uhm uhm bəngə jəg dəllən a mura namte.